Më yë ech këxpë nebya dun wa'atyë jue yë dun mi'ixap, nebya wi'inmanyë, pëkaba wyënëkë, pakaba pa jäjpë tunkë du këxë jadun yë dun, jadun yë dun i'ixä dun, në ko'o yë dun pa kë'ë dun pa kë'ë xa'aj, pëkaba wi'inekä pëkaba du ti'i pakya nya jotmatyë dun yë dun wa'atap mixyatëp dun pëteyëdun jyanch t'sojpë pyanëxa'am myat t'sanawam du najtyë.